<hesitation> nkere eyibi edet ntiduọk nsinam ufin etu. Edi ufin emi baba mmi akanamde ami ndi ndikud, <noise> ami nko nnyin nkiene ke nde oro nnam e siak maka ñwed mma isua <noise> etin nnyene ke ubọk utim ana ete ami nnam se ami nkudde ndida ndia mkpo mak ndiyip ino. Nnam utim etu nnam mi k'ufọk nno mmowu etu mi kufọk eda ebup ufọk nnyin nyam etu k'uneghe no mbin uneghe mbin emi eduñde mi ediana nnyin mbin mokon, mmo ada akamba anyam k'urua mmo. Nyanyam note efik oko mesimen etu mi nda nsọk mm owu mesimen etu mi nda nka itu nka nkanyan mana utim etu eke ebighi toño ini mme nduke kaña akamba ufọk ñwed, toño ini nkunade akpri ufọk ñwed ndiduk akamba ufọk ñwed nkọnyuñ nkusa nkama utim etu eke mi nka ufọk ñwed nkura ufọk ñwed isua etin. Nkekura ufọk ñwed oro, siak mme ikpo owu midaghe owu kutim aba edọhọ ƙutim idukhọ ke ebi nnyin ami nnyin ntoño utim etu oro, mana utim etu oro nnyiñ nkud k'utim efu Oro nda mkpep eyin nni kied akamba ufọk ñwed nda mkoep eyin kied akpri ufọk ñwed emi eyende ndika akamba ufọk ñwed manam utim oro mbup ufọk idem mmi. mmanam utim oro ndep mkpo isañ nkamade nwad nnam utim oro, nwam ndito eka mi, emi edude k'usuñ enyuñ esude mi k'ufọk nnyuñ nda mwam mbin efen ndida nka ufọk ñwed. Nnam utim etu oro nda nno mma mmi udia, kpak ufim etu oro ke nkanam ini nke bukde baba mmi, mbin nka etu eke ekededi ediyọhọ enyuñ enam nte nnyin isinamde ino mbin efen ufim etu eke mi anwam min etieti ke eside efep ufim etu, mmoto inwoñ mmo to ebighe nto iwa nto enem nto mkpọñ eke mben inyañ nko mesito e ndọk e kini mmoñ enyemde ndiduk ikọd nnyin nda nkama ndia. Iwa eke mi mmoto iwa mmayam iwa, nte isua eke ebebe mj mokud iwa edide toño akananam nkwe edi. Abasi atua min mmọnyan nkud iwa nyam iwa nyam nkud ọkuk nda nnam akpan mkpo nno idem mi ọkuk iwa oro anwam min ndibup akpri itie enyamde mkpo ke anwa baba mi idighe k'itie ufok nni, mbup mma ediyie ediyie nsin ibọk nno nwam nni, nwan nni anyam do mmekeme ndino mme iko ntiense abañade mme ubọk utim emi ami nnamde. Ami nko mmọ nyañ mmen ubọk nni nsin ke mbubehe ufuak ukọd mmabup efe, nnyene mbin mmowu etuak de ukọd eno inñ esinam ọfọfọp mmana nyam mmin efik nno mbin unehe mman nyam mi ke ebi nnyin. Utim inwoñ anwam owu tutu, kpukpru oro esine kotu utim inwoñ mmọnyuñ ntuak ukọd eke mi nko nnam eyin ufọk inni okodo nwan edi se iwọrọde k'utim etu